Atumsa wanajakma wngkha uansukjakya abo tongthokma uanamasingcha eba kirimasingcha wngwi mano. Atumsa wanajakma wngwi mano nini hamjakma coffee no nini dolrok tubumani hai khe eba uansukya langmao wngma hai khe kotor wngwi mano. Kwbangma atumsa wanajakma chwngno lachi rwkha kwbangma chwngno kok sanani phan rwkha. Bohrok chwngno muitu khlaio langma wngkha uansukma kwrwi kokoi khlaimani tei konma bai kupulung. Baksa borok atumsa wanajakma no hamjago tei baksa borok khe sai manma no hamjago. Tamokhe paithago uanamasingcharok langmano kwtal khe tongwi mano. Kha hamya ba hamya wngwui tongphano bohrok chwngno chini routine ni phataro tubuo tei jephuru phano jesa phano wngwi mano hwnwi muitu khlaio.